Ɨó suchi luni vɨina kaanyo jin'í nu ma nu kunií ntei a ku nu keénta nu esté yuán te kuni ja ka'anyo jin'í ja vɨni ki stuui xi este nu ntei te nu tu ntei te esté ntavai achio kuni te suni ma kantita xaán'í nu yuan chi vatu ni vatuni skuaaí xi makuga ntei chi saá stɨvɨ yuan ntuchií.